<hesitation> Tsindrimandry igny, matetiky izy igny magnambara ny raha raha tokony atao ndraiky raha tsy tokony ande ataontegna amy raha raiky, ôhatra, misy raha nde atao koa amaraigny, de misy tsindrimandry za hoe magnambara tokony zao no anaovako azy na tokony ataoko raha igny na tsy tokony ataoko, matetiky tsindrimandry igny fambara na izy fambara ratsy na izy fambara tsara dikan'izany <hesitation> ilaigny, afaka arahana tsindrimandry fa afaka tsy arahana.